Eia mai nā pua no nā ʻano waihoʻoluʻu like ʻole o ke ānuenue. Ua koho wau i kekahi mau pua Hawaiʻi aʻu e manaʻo ai he mau pua i launa maikaʻi me ka waihoʻoluʻu o ke ānuenue a me ke ʻano o ka nohona ʻana ma Hawaiʻi. A no laila, ʻo ka lehua, no ka ʻulaʻula. ʻO ka ʻilima, no ka ʻalani. ʻO ka lehua mamo, no ka melemele. ʻO ka mokihana, no ka ʻōmaʻomaʻo. ʻAʻohe mea no ka uliuli, ʻoiai ʻaʻole nō loaʻa kekahi ʻano pua uliuli. <clicks tongue> ʻO ka pua kalaunu, no ka poni. ʻO ka lokelani no ka ʻākala. ʻĀ ʻo ia.